Pues ningüy pues xapac iünd xow aquind y xow ajlüc poel xow ajlüc pues cuejii nguminajnej pues ningüy ndeamdeamb mawin come nga majlüc najnej calle ngome ajlüc najnej pues pores ueaecspues a veces arraj xow arraj xowayey come sajlüquiün noclaadendüc pues por es ningüy pues arrar meáwan ajlüc xow aénorrar arrajr ningüy y majlüc nüt pues apac iünd apac narixiünd pac ajwüetavej wijchiür a veces wijchiür iünd a veces apac ncherrec a veces pues toquie ajlüc ningüy sajlüquiün ningüy pues xowteajlüc üs te apac xowéy iünd y xowayéy arraj yayey aquind a veces naquind a veces neorrajr a veces ajmiüc narix iünd a veces cerrec pues toquiey mod ajlücnde ningüy sajlüquiün.